Mianatra mitendry zava-maneno a no tiako kokoa noho ny mihira satria m- mianatra mitendry zany ianao a ny tananao no mihetsika, fa raha mihira ianao dia mihetsika daholo ny vatanao sy ny sainao a de <hesitation> mandreraka.